Kanjum luural, so mi luural ngal mi andi so ngal fufaama ngam wurtinay kuwwa. Ngam to hendu fufaama ta yolnde nden, yolnde nden hendu nde wutoto ɓuri famɗuki. Ngam non sai ɗun waɗa kuwwa, kuwwa sembe